Qentë e shfaqin dashninë për pronart e tyne tu e tund bishtin kur janë t'lumtun, mandej rrijnë afër pronarit, lehin ose lshojnë za t'butë me shpreh knaqsi, po edhe tu i lpi ata. Ata poashtu tregojnë dashni përmes kontaktit t'syve edhe sjelljeve tjera shoqnore.